قبل لا تشتري أي شي مستخدم لازم توديه الله يسلمك الكراج، ويفحصون كل شي بالكمبيوتر <hesitation> ويراونك بالضبط شنو الأشياء المختربة فيها